<...>Ndreto moa ñy toetsy tsy manam-paharoe anañany ñy horita: -Manahaky anizay ñy fanavany ñy vava raiky. La mana-danja aminy vava raiky anañan'iñy, iñy avao ro inanany hany, -Manahaky anizay koa ñy horita biby mahay mamoro o, maro ñy raha hainy, -Manahaky i mipetraky andriaky eñy iñie, lafa i hiteraky, -Mana ñy fomba fiterahany ko'eie, ñy vaviny ñy horita zay.<...>